Kua ɨvɨ ñakïavëiva, ombo kavi ɨvɨ, jare ɨvɨra jooreta oa yave, kua omborɨ ɨvɨ, jare jukurai ipɨte rupi öe ye ïru ɨvɨra, jayeve ombopɨau yeye ko kaa reta kua ïvïakïaveiva